Ɔka ɛkuɛ tɔna luiviela anɛyɔɔ ɛku nɔdu nayili nivi kɔba luluia aloɔfɔ aloo ɛkuɛ tɛnunu ɛ obebiɔtsɔla mɛ anayɔɛ la ɔɔdu nɛfɛ mɛɛkuɛ kɔba nu nu iɣanetse ni nivinetse nɛkudawliani tu nenyuia aani anaa yɔma la ɔdunu tatɛkuɛli. Mɛɛ ɛkululuia ɛku laku unaʒɔ alo ɔɔ ee ɛ ɛmaʒo. Maʒɔ amɛlaɛ du ɛbayɔ ɛku ɔdu nayili la bapɛ kɔka lulia kuku benyuia. Ɛ ɔdu nɔɔ e ɔfinyuiaani, e ɛkuani tutuɛ Ku dawliani tuku nevu nevu nenyuiaani nanayɔɛ laɔdu nayili Ku ɛkuɛ ɔba luluia kuu wue nyuia ɛ mɔtalafa.